We wii diliin wo, ngi bin megesi wolla bsu, bimegesi wolla gutun, walla wii baaŋan bjéŋ wommu, bjéŋ ma bindasti bo atédi wo. A bjéŋ be du unyaanti, blúfat haji ma, unan yaanti tergesen a wi, a bjéŋ bwodi bembe. Diliin we du gutun gaaji ma bsu ma gaaji, mbi du njaaga gaaj. Bari wo daatu blúfat bee bgi bboonji ma. Blúfat unan yaa tengesen bi ma wi gi gyete a liitin hal;